اكيد مهم دراسة الادب. طبعا هي مادة تعلمنا فنون الشعراء والادباء. تعلمنا كيف نلتمس الجوانب الجمال. جوانب الاشياء ال خيالات الشعراء والادباء تعلمنا كيف نفهم الفنون المفيدة والمعبرة في حياتنا والجميلة.